A e micro onde zany <noise> ampidirinao ao e sakafo da rehefa aveo ahodin'izy da mamana tena hoazy amign'ao avao izy, fa e raha halagne micro onde sy tiàny e vy, fa rehefa hagnisy- hampiditry sakafo amign'ao zany anao, da soit izy ahisignao agnatigne vera, soit izy ahisy agnaty plastiky, soit izy ahisy agnatigne bakoly izay vao afaky ahodigny, fa raha vy gn'ahisignao amign'ao da manimba an'azy.